Tëtägusu Vietnampe jaereta iarako jae tropical jaema jokua oipota jei que oime jokope, kuarai jai jare araku jaema ipuerevi jaereta guinoi mopeti estacion ama ndie yasi araivogui <hesitation> jaema opa araivipe jukuraiyave jaereta guinoi mokoipa pandepo grado centigrado jaema ojo ovae mboapipa grado centígrado pe ojo yave jaereta ovae ara otiniyave kua omboipi araamagui jaema opa araivipe <hesitation> jokua ara oajaeteyeye ivi otinivi jaema guinoivi jaereta mopeti estación oajaeteyeye jaivivae kua omboipi yasi araivogui jaema opa yasi <hesitation> arakuvope, erei okiyave jaereta mbaetimbate oiporarambaté esa jareaño oaja